Na mayuuꞌcheⁿ cantyja ꞌnaaⁿ cantsaa tijndyeti na matseiꞌno̱ⁿꞌa sa̱a̱ nnda̱a̱ nntsjo̱ya chjoowiꞌ na matseitiuya cañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿya quia na tyomꞌaⁿya na cachjoondyo̱ ñetjo̱ya jnda̱a̱ ndoꞌ ñentꞌiaya ntꞌom cantsaa na quilꞌuuyâ catsiaꞌluii joo cantsaamꞌaⁿñe quia na nntꞌiaana na nncwinom tsꞌaⁿ candyooꞌ xꞌee tsꞌoom yuu na ntyjondyena quiajoꞌ joona jeꞌ mana nnto̱ꞌna na nlaxuaana ndoꞌ quia na ljoo jnda̱ jndye ntꞌom ncꞌiaana na cwilaxuaa joona meiiⁿ na ljoꞌcheⁿ yuu na mꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ ncꞌiaana mati manleitꞌo̱o̱ joo na nnaⁿnaꞌ na nlaxuaana ñecwiitco luaaꞌ na quintꞌia oo na ñentꞌia na quilꞌa cantsaa catsiaꞌluii quilꞌuuyâ ndoꞌ na wawꞌaa jeꞌ quiooꞌ na cho tsa̱ ꞌnaⁿ natijndeiꞌnaꞌ nlaꞌno̱o̱ⁿꞌa joꞌ chaꞌxjeⁿ na caxti, juu caxti wendyee nnom jndye machꞌeⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na waa cwii nnom chaꞌxjeⁿ macañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿya caxti na mꞌaⁿ ntseinda jom quia na jnda̱ tuiindye caxtiꞌndaa quia na jnda̱ jnaⁿꞌndyeyoꞌ quiajoꞌ jom jeꞌ machꞌeⁿ cwii jndye na ꞌoontyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ yuucheⁿ na jom wjaⁿ ndoꞌ mati jeꞌ xeⁿ na nntsꞌaanaꞌ na ndyo aa cwii cachi. Oo meiⁿnquia cwii quiooꞌ na tquiooꞌ na mantyja joo nandye na nnsꞌaacheⁿnaꞌ na ñecatꞌuiiyoꞌ joona quiajoꞌ caxtixquie ma nntsꞌaⁿ cwiicheⁿ jndye na nntseiñe ntseinaaⁿ na macaⁿnaꞌ na catantꞌiuuna luaaꞌwaa na quintꞌia na quichꞌee caxtixquie na jnda̱ mamꞌaⁿ ntseinda, jeꞌ jeꞌ mꞌaⁿ caxti na cwiqueⁿ tseiꞌ joona quia na cwilꞌueena yuu na nlqueⁿna tseiꞌ quiajoꞌ cwilꞌana cwii jndye na xuiiꞌwaa mati cwilaxuaana ndoꞌ xeⁿ na jnda̱ tqueⁿ caxti tseiꞌ jeꞌ mati nlueeⁿꞌeⁿ yuu na tqueeⁿ tseiꞌñeeⁿ ndoꞌ nnaⁿnaꞌ na nntseixuaⁿ ndoꞌ nntsꞌaⁿ cwiicheⁿ jndye, caxtijndyo jeꞌ quia na malꞌueeⁿ caxtixquie mati machꞌeⁿ cwii jndye na neiⁿncooꞌ mati chaꞌ na nncjaantyjaaꞌ caxtixquieꞌñeeⁿ jom ndoꞌ macañjoomꞌndaꞌ tsꞌo̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ caxtixquie na mꞌaⁿ ntseinda jom quia na nntseixuaⁿ joona na nlcwaꞌna xeⁿ na aa quiooꞌ na mꞌaⁿ wꞌaa joona quiajoꞌ mandyo maqueⁿ tsꞌaⁿ aa na nlqueeⁿ aa na nnaⁿ na nntquiina quiajoꞌ quia na caxtixquie jnda̱ ljeiⁿ ꞌnaⁿ na nntquii ntseinaaⁿ meiiⁿ na tquiaaꞌ mꞌaⁿna ñequioñe quiajoꞌ nntsꞌaⁿ jndye na nꞌmo̱ⁿnaꞌ na jnda̱ ljeiⁿ na nlcwaꞌna ndoꞌ quiajoꞌ joona jeꞌ mandiñoomꞌ nnquiontyjaaꞌna yuu na mꞌaⁿ xeⁿ na lqueeⁿ quialjoꞌ mandyo chaꞌtsondyena nlcwaꞌna. Sa̱a̱ quiawaa nljeiⁿ aa na cweꞌ cwii catsuaꞌchjoo aa na cweꞌ cwii casaaⁿꞌ sa̱a̱ meiiⁿ na jndyendyena jeꞌ ma nncꞌoonomna nacjooꞌ ꞌnaⁿ na jnda̱ ljeiⁿ luaꞌ quintꞌia na quilꞌa wendyee quiooꞌ na quilꞌuuya na cantsaa oo quiooꞌ na cho tsa̱.